Obo nkwo dagbma okwo nu nho bagna oza obo kwo to bma hota ga oza kwon oyan kwo bmi okwenu hoba ta za hogna aza hoga oza bomanai hoga aza obo kwo bma obokwo to bmi hota gna za kwon so obo kwo bmi okwonu hoba ta hagna aza obo kwo to bman hota gna za kwon hota gna za ge wolowo zhni bonu kwoyi sadei obo kwo bma okwonu ho ba gna zayin kwochi